Na'e ni na'a xra ndaxira si tsinkea ba xraxrinao tsinkea rogunda <noise> xra xra'uan nk'e thi sinth'a na pero ya na <hesitation> tsinkea ba xraxruna yami tsunio' 'ian tsi tsa' tsini cha'ya cosa' chujni chujni vecino na o nisu chujni jina thi'an ee na thithu xiun xroxrinaa nda suno' nda su tsunia' nisu tha so'ia chujni a o bachuna yaa nke nga xraxruen na o nisu je runda tsingia ba xraxrina na ya mi'a e jina tsian'a chujni yauni sujina saba <noise> tsjuina. <noise>